الآلات تقدر تقلد على الفن البشري لأنها تكون عندها واجد معلومات وواجد صور، وبس يعيدون صياغة هاذي الصور الموجودة أوردي عنهم في ال"ديتابيس" مالهم. لكن ما يقدر يسوي شي يعني أوريجينال شي جديد ما استوى من قبل. لكن البشر هو اللي يصنع الأشياء وهو اللي المكينة تأسس الفن الجديد مالها عليه. فلا، مايقدر.